Ɗoon feere feere majum. Ɗoon fresh ciis, kañum yiyata soft, kañum yiyata ɗum hoppi. ɗemmba e woodi soft ripened, a yi’a ɗum kañum bana nebbam, ɗemmba e woodi semisoft. kañum a tawa ɗum milts, a tawa ɗum smoothies, a tawa ɗum